وأكثر شي طريف شفته في مقطع فيديو مجموعة من الأطفال يحاولون يتعلمون يركبون دراجة، واحد منهم طاح أكثر من مرة، كل مرة يقوم ويظحك على نفسه وبعدين قرروا يلعبون لعبة الغميظة بدلًا من ركوب الدراجة، بدأوا يخبون ويستقبلون بعظ، كلهم يظحكون عللى نفسهم، حبيت هالمشهد.